<noise> Alzeria da maiky, <noise> tena maiky be. Tratsin'ny masoandro satria da feno dezera gn'agny; feno havoa tsy misy rivotsy.